Per na’re riugëckia ni nare ah, sati dis ni riu gëckizaca ni nare va xilani, galbani xten un va wueity nandi nú cor gigieni va, per com bguï ah queity nandinu. nicla liga rcasu, <hesitation> val’na gunu th xini rniu ah, nare st’ bis, nare guzacka th nde, gula gunzacka sth ndicky ah st’ biz mkbañ gaga, per dios ah queity nandinua snixva sth vida danunu de ni bmañnu sth bz, gula xlia si rcualaznuni gieñnu gy ah chi com queity andinu ni sack la sth biz ah queity mbañdinu, chi ni rnia nare ah queity riendinu gan gieñnu perfecto danunu, queity nandi nú xlia gucualaznu th ra cos ni gieñnu nare sarsacku gebiu ah nare sth biz pa guna nde ah ndiqui ah, gula hasta stiop gys nare chi na guna nde’aper queity nandinu, dios ah queity nanndi va a snixva sth oportunidad danun mbañnu chi’qui gieñnu r nigula danunu queity sa xi di mbañnu chi xlia rcualaznu danunude ni gieñnu th racos, cualquier dis ra cosni rcasu gunu va per gebiu va nare sth biz ah, gula gebiu stiop, xon bew nare guna nde va hasta gun pack ara nde va, per queity segur di per com queity nandi´un xi vida ginix dios queity nandi nú xi galbani ginix dios danun de deland gy xlia gicualaz nú th ra cos gy’a, xlia gicualaznu th ra ni, com queity nandinu xi-xi, queity nandinu archi ginix va vida danun gula, gula na va nicla nare ah sth man, chi xlia rcualaznu th cos ni rcaznu gack hasta sth bis, hasta stiop biz queity segur di bmañnu.